Biine maawe abuunyine nibingi abararuga abararuga omu mukono gwa maama abararuga n'omu mukono gwa taata. Ye turakira kubugana, bumwe turatererana n'obusiimu twatwabugiine, titurabugana twena, turabugana omwe omwe mushaaha zitarashwana.